عشان تجهز طبق سلطة طبعاً بيكون سلطة فواكه بسيط جدا اول شي تختار الفواكه التي انت تحبها مثلا تستخدم تفاح أو موزاللي انت تحبها تقطعها إلى مكعبات صغيرة بعدين بعد ما تقطع الفواكهه تحطها بوعاء تحب تضيف شوي عصير ليمون عشان يحافظ على لون الفواكه وكمان ممكن تضيف عسل أو سكر إذا تحب الطعم الحلو تحرك الفواكه بلطف وتحطها في كؤوس أو في وعاء زي تحب وجاهز